Ko mi bura yiduki laata mi waawi kanjum woni likitaaku mi yidi mi warta dokta ngam mi tokka wallugo himbe to goddo nyawdo malla don laawol mayugo mi laara mi hisni yonki maako.